Loko maro aiko zao ai, misy mena, misy mahintso, misy orange, de misy jaune a, de misy bleu marine a, de misy bleu ciel a, de misy fotsy, de misy <hesitation> grenat, de misy noir a, de misy <hesitation> violet, de misy gris, de misy rose, de misy <hesitation> de misy marron, de misy beige koà.